Ny atao hoe GPS aloha zany ny fanalavana azy Global Position System, de ny fomba fiasany moa arak'izay anarany izay hoe manondro ny toerana misy anao, afaka apetaka amin'ny telefaonina izy io, afaka apetaka amin'ny fiara, de ahalalana zany hoe aiza ho aiza no misy an'le fiara ohatra na hoe misy an'le telefaonina.